Sai lua te lu tinai ne i tu lima tune tu ka hila tutu sa tutu lua tutu telu putu lima putu hitu putu lima putu telu putu siwa tu putu lua putu tiu telu husate husate sain husate lua husate telu sua husa tet telu husat telima husa vitu husate. <hesitation> tuka husate